<hesitation> Hanina farany tiako zany raha ohatra hoe resaka hanina zany a <hesitation> henan-dambo afangaro ravi-mangahazo, de akeokeo <hesitation> <noise> akeokeo sivy akeo zany a fangaro agnatiny. De misy ohatra hoe tongolo de atao sira de atao siramamy raha ohatra manoto an'lay ravi-mangahazo de atao menaka koa, de asia am'zay ny fangaro zaigny fangaro tianao atao aminanjy.